אלאסלאם עלייקום, בעית נברכ ליכ עלא אלזואג דיאלכ, נתמנא ליכ חייאה זוגיה סעידה כולחה חוב ופרח ותפאהם, אללה יכמל עליכ בכיר וי עביכום אלסעאדה אללי קאתסתאהלוה, מא תחרמש עלינא מן אלדגווא באש نفرחאו מעאכום, אלף מברוּכ מרה אוחרה.